Au nai bis dale au sanga tao fe au mamana namtung a lo hatoli yang lebih lasik sone au afadan ae mai ho mantuk nai ia te ini Ita laok ia dok a nanti sota de mai ho mamtuk nai ia biarlah au apadek sa ho ela mamtuk sa te ta sone sota Ita lalaon ia talalu dok a.